Ɛfuwɔ itsede itsede lakafɔnazɔ amɛ itsede ɛdʋyɛ kɛ balɛ nɛfuɛdila ɛfuwɔ itsede lakalɛ aka ɛfuwɔ itsedeni adʋkawʋ ɛlʋ ɛlʋ adi ɛlʋ ɛlʋ kɛbanayɛ itsede analɛ kabananɛ kɛbi kabʋɛ kakɛnʋ ɛfuɛdila ɔdʋ alieli kawʋ kʋ ibetzati ibesi ibadzɔ alɛ kibeza kibanaka emieo ibaka ɛtsɛo alɛ ɛlʋ ɛlʋ ika amɛla ʋtsi edigboʋ ʋtsi ɛfʋa ɔdigbʋ bɔkʋ ibɔma kalɛlao ibayɔma ɔdʋ ɛlʋ ɛlʋ lakʋ ɔdʋ alieli kawʋ amɛ ɔdʋ ɛfʋ bʋ kʋ wʋkekele nali.